Waa <noise> yooyu ñett rek moo am de, <noise> bu sedd am na, bu tàng am na ak bu yem sedd bu yem, tàngut ba ëpp, seddut ba ëpp boobu am na. Am na jamono boo xam ne nag dafay sedd normal, am na jamono boo xam ne tamit dafay tàng correct ba ma yëg tàngoor waaw ba ñun sax dañ koy yëg bu baax a baax a baax, <noise> lii de xam naa. <noise>